तु नोटिस केला खरा मात त्येच फाटल्यां खूप वोडलां कारण असा आनी त्यात खातीर आमची वोडली झगडी जाली मानांन आमी एका मेकाचेर रागार आसलो। मी तेका सांगला जो तेका प्रकल्प दिल्लो तो दिल्या वेळार सोपोंग जाय आसलो, मात तेनें तो सोपोंग ना आनी उर्लिली कामा निमता दिवन दिवन उशीर केलो आनी आजुंई तेह कायत झाल्ले ना।